Iñu úꞌxe u na úꞌxe úx ū úxúvi úxí uni uxɨ kɨmi kxéꞌun kxé uun uun kxé uun uvi kxé uun u ni kxé un kɨmi kóko un óko uvi oko uu <noise> oko uñu oko uꞌxe ko u na ko nko xe <hesitation> xenv <hesitation> díí kodvdkun uvi di kō uvi uvidi ko uni uvi di kō kɨmí uv dkuun uvi dií kō iñu uvi di ko uxe uv diko <hesitation> uu na duvi dií ko uꞌxe.